أصلا اسم المملكة المتحدة ده جاء لما بريطانيا اتحدت مع إيرلندا سنة الف وتمنميه وواحد وعملوا المملكة المتحدة لكن قبل كده كان اسمها بريطانيا العظمي